E makanan yang paleng ku galak tu e sambal jeheng karne jeheng tu bajek meskipun ye tu ade bauk khas raso khas cak tu tapi sambal jeheng tu kalo makane dengan nasi angat bajek nian tapi e jeheng tu susah di temui dan hargek e tu lumayan mahal karne ade musim musim e dak selalu ade teros makek e ye tu susah di temui dan mahal e sambal jeheng tu di masak dengen carek di goreng dulu teros dipakai cabe cabek e tu di oseng teros dimasok jeheng jeheng pulek e dak bukan di pacak buat di sambal bae tapi pacak di rendang di e ulam atau di lalap pulek pacak di rendam tu pakai e biaso e pakai santan teros di e masak sampai empuk tapi biaso e tu e rendang jengkol tu rendang jeheng tu dimasak e tu ye tu biaso di ini dulu jeheng e tu digoreng dulu sekali liwat makin dak tek makin dak dak bauk dak bauk ape tu jeheng e makin dak bauk cak tu abes itu baru dimasak pakai santan